په نړیواله کچه دوره څلورویشتم کال د مصنوعي ذهانت، فضا ته د انساني سفرونو، او نوې ټکنالوژۍ په برخو کې د پام وړ پرمختګونه راوړل. سربېره پر دې، د اقلیمي بدلون ستونزې لا هم د پام وړ وې، او ډېر هېوادونه هڅه وکړه چې شنه انرژي او دوامدار پرمختګ ته لومړیتوب ورکړي.